كنفضل منكونشي مضطر للأكل ماش النوم لأن النوم هي واحد الحاجة لي ميمكنشي أنك تعوضها وفي النوم فحال كنتفورماطاو كنوليو نعملو واحد لميزاجور جديدة باش نبداو يوم جديد وحياة جديدة بتطلعات جديدة.